विद्यालयन् में धौसियाने से निपटबे के मुलाक तफरीका है कैसे कि हम आउरेन। विद्यालय माने की स्कूलन् में पढ़बे आ जातु ना कि लड़बे ना कि धौस दिखावे। ईके लाने सबसे पहिले तो स्कूलन् के मर्सहबान का तेज بنने पड़ेगो। जब तक बे आउरेन तेज ना बने तब तक काम ना चलेगो। पहिले उन्हे सबसे अच्छे से बोलने आयेहगो फिर सबकी बातें सुनने आएगी। और कौउ से गलत व्यवहार नहीं करने आये उन्हे। ई धौसियाने से निपटबे के लाने सबके लाने एक सो नियम बनाने आयेहगो उन्हे। तब जाके जो धौसियाना खत्म हुइये। और एक दम से जो धौसियाना खत्म होके सरल होजे। ईसे विद्यालयन् में सिर्फ पढ़ाई हुइये ना कि और कछु।